बिलकुल में सुनणु ची तुमु त के बारा म सला चेणी कभी कभी योक नयू नज़रिया भी मदद कर सकदू में त ख़ुशी वे अगर में तुम्हारी जू समस्या ची वेमा मदद सकूँ और धन्यवाद मेता ये लायक़ समझणो।